Ngamoko uuu huchilifuda kaiwaile ni mndu itamia shi itekwe imany nkekilia iendelea malolia dunievi gishwa ho kuwio kata rifeni dunievi mlishwa fo yani dunia yesu yeka ivengnishwa foo yekayeka vaa halandu mungu aleiumbia ni halaga lakini sotu likunu duniani changamoto zilivo nyingi sana. changamoto zilivo dakai iyoi woukolia mzazi wa mwana malezi ya mwana udia ameshafo tovole mwana eva mruka ruka wambe kwamba nifa kundafo wokolia mwana yani changamoto zilifum dunia kwa upande sisi sivo chouva asazi isotu karibisha matatizo kwa wana akleifo. wakolia aife mama weito uwezo foo werte kikichoose fo kimanule shulo umningoke uwovesu naleliosho handu ve netema masekinuku lumbeke ekele mtu nyeukumbe uendeleze mwana uliaa vave na maendeleo weukuliafo kaendika kwakulife mammava valie vaktombe ki vaktombe ki kumbile nife bwetemfoo maana ungame vonika foo kulaa kwa kwasababu yaye yainshia ioyoyo. mwana ulia kamlia mwenzake mama kwamem name end shule mama kwamem kumbe umbeke ame kure daftare amekolia ahh nyeta yangshloo sepio kaindika mwana ulongia ktevo yebaki ro- roia kweiyeba baki yeshi yevava kweli Ili mwana amanganyale awa na uwezo na mama kusheeteka asfo ni mndu alalifo kashaka mama kwa ni mnduchake mwana uuyuwa kwa kwele kako uuyuwa kane kouyava kutevana vaksie rwertovo wezio zaidi. kainda kama nolwa ksero chanua luva mawasiliano na mwana uliavo wakbimfu. Mwenswo mashu wenuta sama kwasabau alimweura fyunto fyanta ma findo vyali mmnenga vvyafyuma kwanza taakwe ehh shamla sham mndwemlifu mpaiyaya amamolia maniki liendele hondusha. katika shangomoto ndo saidizwa upande wa wazazi malezi yala mwana kweto fo kwete kabisa fo wekolia mwana hata mmneva ukambiza wala weshinda kibarueni maana akienda vibarueni kwete etiete mafundoko kwa vandu vaidima hatua ahh mstari wa maemba. mstari wa maemba kaukiwa kaba mstari ule tomninga besa flana unge shosho. Ifo woo kuondoa ukartema naksum urteme vilio kule besa labda mee- meealifu kwa miatano miatano au ni elfu elvu kwele elvu ivili. karika mwanga la ushaula ndwa wakasania kulia miadi sengeta kwa mfumo ulio mwana uliongi ili mpate ngeshafe ii kashaka holema ngola tamla lashnishi ra besa liamwana ia mwana waolia kienda kula shumbia. kenda kula shamfu mwana ula matumizi ya ana mninga kenda kubaninwe akuliarfo rweiam mbayela lakini tunso kwiafo nisunika sana kwa mlotese teishi basi uvuka mlolia tambe hiri ukamndosa washuka lomlia. Kiakuayee enkuu ndovwe zchama kilivo kumbe mnawasunya twetwem mning sana nikiri mamaira sebesaiiya kwonani ivekundi vino varta shupi bande kibande chaukwa kive ksha ncha mwana cha mwana fulani au chaatu sotu vernda tuertoshe vambu muu kavana nae kuvertem mm mm mkitivive tema tu ukatoshea ukatoshea ukatoshea umyone ukatamka naifo rar rau rou fe mwana utete uwezo basi ukashemwuka wahiiavo shule shule uwafumani na undo wahia kaendelea na vingwarere fyatu vingwarere maboliboli mfyute bolibolia atale hembavo mviatwa mpira wehia maboliboli ahe vusama. kweti vuu vete namna yei dhuu lafo kama ularere aiumningia vonya rikakte vesavwe kakunia voo lwenda mbaroni kukta nalwe na besa iyaa mhh guu- guuleikolia ehh mavale luvesa ehh vaie valalal naisha ndema nikuruli paka lemla nu nguridiavo kankana mwana ulioa nemanyenda kshaushwi. kshaushi che mkarbete lazima awe na kishawishi twesala tia saa yakua kwamba mbelengenda nata nanguywi harta basi kwissho varna aleshama waki wa- wahamdu sketi meradondoka amartulo wandeke kibar hama tulo na wana vengi kiksho miundusha ahh ungefumilia vo sainyi ndezeke la kaleshura kubandika kaundusha mamekundafo besa za zavwevwe nitotu lela manshevo ukanalwa manguo hunola mangur ura reteke maskto fenjia mtebese ohh farmamo meenda meenda vo ifovo mando kchako maulole ulolefo. Ife vanama ndo chako vaninda dadi inyungoto na besa ya kuangaia na hio kibarueni yeishi ndo kshavo changmoto za wana moto wakashika handu vakenda wakaluwa mwane me nganae metishida vala flo teshida mndu kashakuwa voninga mwana akase. unualiamba kala mwana olia ame mashuleni takse vashindafo welifungitia lolo fo ata akashinda shona mlia mbesa ngete temwa na akehaka haa olina ngao mungu alimlinga akasoma akashika la la saba mekenivo wa- wa- waamba ute besa vona serkale keankeye saidia wana. Ehh namlia kunuka kute uwezo wa namna mtakshe tatalinya nuarikalam firi deka uyaua kani nkaba ngofe ehh nakeshie njova navelia foo ninywu montengaa anagika kamvo volawola hangaika mm mtateishi wamendekuu wamendeku na tata ishi vo fua na anagika voo uuuu maa mmm mmh yani mfumo utali dunia hivo ineze iniera chaucha matata ungiakama tiamfelo ulni teharimu mmendeleka basi ukosiasi. Akaka mwaka wa mwisho wa kutumia inte siase lau lieshe lieshinda nkefefikiriaa mula kaenda kazini munash kaenda kazini shule ikafuma maashinda makundioro lazima mwanaula shue foo nendelea na kazi maan sweabarkeko mwana kava werabke elimu ulia wekea tafre utemona alissomavo basi walolia tuo malolia kila kasimi alekolia mambo mengi ngamngana alimlala mfumo mwinngi mwana ulanduale muushi kanduvum maisha yaamba tunda na mtandao Na mwana ulia karm mtandao kwete mndu alishaka iaa mm- mndu msheko mkuu kamndeza tunda na mtandao msheku daka ivoivo fikiritu naanzia saa samani shala foo kambe sa asamoni sha lako kwakofta shem sheku wongiato malia mwana mwana mshukurwa mterwa adeka mwambia mwana handu saa zotwe gila na mtandao unitianda kulishaiya mkule badilika voo lamsheko nimtanda kambesa wangia kiwanga hamtanda kambesa ngakia mtandao ngambesa mserwa ngambesa nshio mbaia kwayeta mndongai iliafo nangailia kinywa kwa ilia kishomshongoka ndoze mngeeshwa angiete tunda na mtanda. mtanda maaana ake ntiti na niti shaka mtanda nimdo mshwa nimkundifo wakambezeeshe nshe vunkutiva vava mtandao kambe sa mta ata mtandao mtandao maane ake mtekicho kasha turke mletendwe chovo nkuchavom kiakawaanda kwava mmekuo wamekuo ka ongeza njokunjou ulikwa kambeza shilingi dikuavo mbeze zokokwa kwalam mola tunyangana ale sengeta kwakwei chiakaya handu ngilifu mtandanu maana ake amtanda kifi kama samiti mmwaza ndo mtanda kamba sahe tuemsa tunga na na mtandao paka mshkoko mshoko mbezeundwa na mtandaole mshokozunye ndese mtandao wokuere wefanya daka ivoi. kahendaa ahh kadua na mburu kikasilia kuto kaendegeu kakola changamoto sijalowewu saaa mfumo wakale wakolia mshekumkum male wemakola mndumzokovoka niitaji moyo iitaji moyo kwasababu bila huurte moyo ntiki womanya iishi na mvuvoshekuvo alasamani alivovo anya shaa awakati wa- wa- wamtandau shandalanda. Karikia mtandao mfeu nava mtandam mtandam mtandao mvumeia na nndumshukwa teshiu ndeliu na nngama handem ndenda ngasem uumbia watua kuu kwakolya mfumo ujateare namelia ngamomu ishumumo huvishwa mbonngo ni mpaka weutumbua mrii wewa kabisa momovo tayari umanende bala ukamshokulia neka sefo ka ivolia soundusha ama nini mshkwa asha asete navo kurtevo kavana na jungua nsahahato na fidakayo mukanda shoushou kuli kunishimi nasumbua timi wembia hato hakanenga kamarta faato nindula hoo na kanyakia ohh kiakum shile nasanyakia ushakunwa mshii mfondo nkwavo fekulia tayari nyieun ndo wazamani nyeizishi. murteta na mwenzako na mwenzako kunyalaisnada shandwa lale akambetha ehh hotholia mwaliama walasha thusha ndandeta mshokuzumba nungutu tekea msendondwale mungu mwamuyerehsa ndwamekuwa mana ake shandua tetwa na mshi mngimfo mshokozo shewavo na malia mwana wa mama so akambea akasha hamba nifaram jajua kuteta mshoko zule nyakuusu chuki ehh mamange mmeteta ndochosefu mmevetete faudhu lai mama fulani ndo fulani na fulani tayari momuumeki mwanza mbaiya yete sha aamani fo mafarakano isunya mboki isunya mbake kwete salamwa utwa samani vo nyanza mambo tishilana tishila ekia kuti kwa chouchosi sova sazi changamoto kwa wana motoua kudifo dakewe mukola mma alele suruluali na mdifu ngarele suruale namlolia. Kafuma vomba ninyii alivo kakanyia alifo mwanae fula kwatata na mwana nyfumo kwa mwama. kwa chochove dakka iyoi wemanyeia manuloka arae suruale umaney mbia foo kwasababu kiki urue umaanzie choki kaendaga ukakolwa ummenda nathu umeenda umelembwa kwete wamamam nlemvovisha saa kumi na mbili ame asekare nya huaika sinivai ni foleni vai kumbe nyauwaina tuwe kariana teta na mtata ungi malolya annda mcha maoteli anyetende ye kamata wafelalando hoteelini nyata nyamenda saimika shika mvali ingia kasini hetote lolio vamekomala wamamala vem- vemiu uliva tuoshi mfelavo mkasia nialale mbuu mulolia. kunde famerere mama mbaakwe kashaka nite kiburi nite kiburi kambi salamu jane iri uu- uuu- urua badilka neke kwanza matumizi ya kama meiuyula kashakohola besa, ahh ahh kasi ya kwa mngerundoka linkumbe kamata shumlia kumlamle eeh mlulia hata choini ngwara mvu huni na miavo besa yahongwe ya mtu msero ukakamatia mnulia wammua ate kasi zikwakua vovo kwsababu mnyalia besa aharam italiakwe. besa yani haram kabisa ili yakwefo kwa chochotte ndumsero lika uverta ndu mfelo lechao ule morto waaka kwavo kwete ndo kshavo itatuweifo moni hoto uuu utsavo familia familia irere. Vamyenya lachao kwanza nduktumo naf aa- avenara chaukiyemba mwana ale anuute kamelia kamenuta kusambia lale ata na wakaba bomu nsheshishwa vomni nialala kwa raha kabisa lakini ukasha uu- uwezatazatala maramferamio kwia kwamba chakuno meulwa nafule mpaka miati tikule iliati kuishi nducha vmamvo na mavala ktianye kwia ningelia vana tekela mdo besa ninge sengeta ifo uwonde besa zavovo kwa folivo wechichinda ngaiyemi waya mafarakano ila kila sinshavo navortata tu ulikijana umale kamfele mfefe nita dokwa atata umonimba duve na msimamo kwa ajili ya wana kwafuma akanywa kwala ni mshaara wakolia ehrasa vozelia nazashatao mbiki mfiliwesh nane matumizi hartshuni mfele vurwata kole miande handu niwaaza ninyu wamgamhita sensha siosile alafu na mia kwala mtilieki naki mkili mkwanze heri ngatulia heari mbayaya heva na hamani yeye ni mbaya mani dakaiyove harukai imatichete sema tatizo kabisa vo kashenyene manyatatanya sho siwanganda ndaela chao lakini umnduale ulola cha mwane mndu mfele zulachao mwane ndumsero hata lula umanye emwa ata ndochooze vo. jaa konda hale kija wonya ndosa umnivia sema mndetchafu amile besa wadua zu kutwe besa waduive naumama. kwete undo noleivia mpakande ehh mfururu mjibu wafulomia na ngufu fidoka taa teari mtaya mwana kashke lolia nyeshi kombaka tana mma mve kabana na tangu kasha ukondia kabanana na mfere. Namuaha mshalole mshovo umpandwe njia mama nialala fo mpandwe saa mmekwacha kaita kanla ata kundi teta na mama ngaitavo mshalonikola nyama kilo vifilia au kilo kil n nusu au nusu kwa nusu ndutakte besa iwenga ndo karektumbulia anakwanuktete shingoi nkarika matalamwezani. yekamate mezani ye kanikanyieshele linwa lazima moto uwake kwa tata ni mfiru uvokoma na tata na finyia ndoka sosepwi kimyakimya nauyamba na choangiaa nawangia chokila kauweni ni mfela weuma fdukua kwatakwa na mwene kana mndo mzorosole basi sisia ukia mfumlie hosepia mducha munguare niko na cha kusha kakamata mezani kama tataka shoo saa kumi na mbili anawaika shaa na mfeleivo mama amaja mnakteresia vo umokora cha vulia ye vanava vakwava na uma kishavemenuta iye kawaha kona mejeni ye menutumeni yee namlalenu vakanulala atatak na mama kaenda kane tutumbulia tata nyma akteta diso fo mbava amaana mambuangwa ukashkeshevo sirizo hata wanawaieuyo soma kuta wamanyasilia mama na ngatatu wamndua samani vuvemanya kabisa vo virimwa adira takoma adira mimba wamenyavo siriza muweniveni lakini daka iyoi kwete mnduchuze sekelia ngilia vo twaemboto barndute tabia nchuumu nchumuto vaate hi tabia ye- yerona wana mapenzi ya matata na mama avekane <hesitation> vale karnena unasotuja mwana tute umu chumba cha matata tweshingia vo tweita mbongwa tataivo uuugh yani atai ined iii iirnoia yalauktale ni wadudu siwa horma mamo nnatata, weru nsiwa wabliza kutaa tukananga tukawandua simvo. Huru siweita mbako totavo huru huru mwana klifofo hata mwana akresita fo ukaa uwaweeka mwangoe tata wo wangaa ye kutibakuli kiliate mpale macha sheliemi basi kakuningia mangwe nikutene vate ali ksuja kte ksuja achiavo mbongo hombo avuduchenjia lakini daika ihoi mwamfu wanarta kihela nia nia- nia- niaila moopio ugu lolia na macha matata uliki kwete see uwasiriase undusha sharke samani fo yani asamani kabisa niabeteka twaembanda kwamfumo huanzo hia wavana malesi komamana mwana fua klifo manyu kuatame na fuuambiaki uka mlolia mwana ndohotu shu hotole mehitia fo ukamfundisha nyaktolifo lukto hoho hokolole merundusiesie hu siensi we siensi hokumle lela mayo shiningeita vua mayukambe mema mfatu kuvishwa mayo huufu ngeita vono utirwa vo weileka nane sotu ntetunda na wakati tushi turunda ndake nartulianza kuta na makeenda kasilia kamlolia mlifu kamde kimndokshaa kamvauwa nifo ndifo kwalenganamia kula mndua hamndele kamanya chooo shalafa uwe ummaya yazekumba mwana ujaja mndwelikwamba niatalia shamaua nkwavovo mamanye kabisa vo maanake niatali maanake welamvo. Kija mwana akenda sambe umeshiriki tearife teare chou mbololo fuma samani uvakama mhh "ahh baba baba yangu nisamehe nimeshiriki na ngaruwe chakulaa kisicho faa yanipasa kurudi" ni vitu kama hivo tunavokula hatuvijui. melo liosho kaenenga vundo sho usholowo fitachurtu tufumilie utameshi umwese undusha na mwana fo mninge malezi mesha na jinsi ushandule ka ule mpokemia fo ukamrora na saingi wo wo jumapili kashkanje mwana akase wuu utachio utamimliande mkeka nunde mmarekuama ndu mareku hunucha tu. tukure chacha samani na chacha kain mkevia ge looso. mkarora na kiao mkarora na nguuti kijachalota saidi kumfemndueshima ma mapishi. nagishwa nangma natia homfekenda ndaeni nikutumia tamka kwa mwana he mpeza tuiko kuti. tungoro koleki tuvundwe ki ngachave ksha saili inchove lelia turchamo tuche tueiki njoksha natanga nikamduda kaiwewe chita aibu fo nahoko kombe sasa savomemanya ehh. umemanya umemanye kora hati fenumlivo akwa nwa nuati ya mamavo manwa lwa kandika mene kula rafiki baba elfu ni mnde kwanza pakaya na mkula ramfikizo nane manya kwamba undanua konousha koli kuta mielo kiva sana eshoo wamamata manye katata manye kolo mua nkunda lwomahi huletenda tetoko tata tukunda umbese nakskujuninga ashike hoktole Uhh waunganyi ngashke vanatamale ngima ngimanye kwamba tamgile ikiluakokta na vamanye kwamba kweli kwete mnduale mekabe hodukunuka mwana somwamotwale mengale na ningam mbesa kwamba ninta kosia ndo fulani vemanya kwamba mwana ulolaishi shakunuka msowa kundinyesha zhswata kundii shavo navokolo liatamesha umise wavo mateeni twekuwa manze hia kwa heia no fagio mbeze mtego kahondoto konuowokola kukshia vo sesnsilia mungu nitevo wavo alekupangia. ni kupangia mbongwa uu uwasire iri wololia wanda tata sama meshanda isharume mwanae kaevera kunu ka vekuta tuyoka mndukisha sama moto mwanakwa kamelolia laita linga ngalike nge duto ngete kambuzunza mando wete liwa lika mavoshomlia besa muwete muwesa kwashanduluo lwundwa kasiuukula faa tukuto umbe kwete mburu kwete sikicha nchambunu shiva nduvelia kwa fau unalika u- uwete besa. besa sonzou nsou mfeneswelia hambako usa kwakutoa maisha ndaa na umaji chata kamgaia ngata kanigowa umwake ngambisa fanya kwete mbangushae leitame sulia mlanglwa kwange tumbua marafu watenyandwa asksungura serkale hararaia sungura na kuliando mlifo warteta nakata konga mlishwa ubahia nete ngamanya ashakunu mvenye tukama mria wa kwa mria wawe tukame kwani mtam kundizshoo zozo mhh kamba semfesa sana ndamfale mmsha kwia mafuta fucham mhh ehh ehh souzuzu vomsha. Wakao wakatana wakamba varmayobe tchatuvete sie kola to kola nyande kola nimndue tema sievesha sauviete wakati wa folelamlame taamia motoni mbawakaza matendende wakoyo mfeu mfeuvemsha wadewovaka kusakwa fom kunisangaria wakanza wakasangaria sonzetek kishomayo wakolia sinte mavarang ngar- ngarmoto wehukia yaihekuuku ye yei nshie nshie nindaba manganya wende vambeshota mota pardar timongua toolifu akeenda akaanzwa kwa mlifu arte msheshe wooloso utete mba mbahanga handu woose vakamba yehee sosomfeva alikao soso mfe mfiri wendokundi nduuniwa. na kayoyo wokula mfila mfialfma kwa mdei iya mindem mara kwambei akaser kondo loshousho andikaba siiti, amefuma fame ngame nokorojua kosi nizame hadue womsho ukuyandua shoka na mashanduwela kachao mauyu mbaya lekoko firivi tatu akola mpavana mwalu unduka katakeze ya mvarwa ndegienda kam bora kamthotha mbora okwa nukwa kwa manduo kula cherumle vam maposeri msaranga nalisha kunukule mmava nempa maro mmh bora. kumbe ni mwanafatwa ehh ehh mtitha tama mjae ehh kuliwa wakute na kakshunguru nindiwe sha dhaula kutika kushingurunga ngama ehh ushekwa kwa ktenyetewe kambezanyi shange temfiri vo mmh msheuku mkishda ameshoka shoka ngishi hola nge mpata nafsi vomlia yo kambesa basi rutae mokola nafasi namangeshe kambesaya weounkwelia kunuka nga kema taingi tumbua kunushi amia nkusumbua mkawarwa wangutu Niko mninga bunguse kawaia kwa ehh maan ake veshamba hamna kuswali kavo kambia yao maana kashata ratibu kambisa romjaje kwete mwana kwaa ako alolia mwana swavee kamtumuyu kamwana kalolia kamtwemu kalikun njiai kaende kanlu wonisha vaa kun ndani kaeni kaa vuu waa mpaka wuuuu ucha. ucha kwalanchalo msengetia mmeku maana zowa hiawa meshika we walikuwavo mbado kambezaya mangi maemba huya kambesa ehh tirima kande ngi fikirie na tata kashambungo kakolia mfiri waal akola kanyama kakora mashala riao wevakatamia msha handua hete ngosiombe akayala ushuzwa katamia ho mkooseni wakale mla mamale mwalmi akemwa hemja mwanaso kamuamba aakambisa hushurkua vanya kaambie hata weiishi mwana kuwakse sora kambia yetata alemerteta nave kamuuza aleteta nanye wakinyingi ngishindwa alje alku nkikifao tambua weshinia kweva naoko ndimv mvemba lemba thambe saa tate ngisha nia kabisa voo kambesaa kuatetenia ale olezeta takwanguza nye nk'waumbu kamtoum kamtwoka umbe mwiluka kadifyo kaa shivo ntabangete mdifwa amenganavo kambesa temteningi ile ninglomo kundyo na mkundi nalikwa dakkae kambesa ndishu uuzavo kwa hio ukindo sonoso mvukwavolota kundi soma yalukwa wambe nifu kaka nakatam msero nyeto limo hate ma mma maisha ako mesha Vateka haoshi mndo mama eishivo tateaishivo ni mvirika kamvesa mtimoklia ndava mzaveta mkasha rasmi linyu mdivua meme mpeta kwete mbenua kwasha monshe ambasam mgene umeshika ooh mgenive kambeza ye kambeza ingndama leni ningdama leni ngishkolo mgneso nkolia kakometale utaota mekundina ninge utia ningndanduose mwana amelia elimu saoyo kasha amekunda mruangwe. wenda ndozeye kaenda kaiya mfire mwana kwa alemloa mwana olia kwa mtewe nishkuranga kete mwana vao kamndueshwa shwe lamlia le huruteta tulolishwanga le kale uletirte yefe kambesa iningilesha mnuei mnuei mnueingana kambeza mwana shonkola amelolia mengana ulimbikarta kambesa wooshi ndocha iya mapensi mtata mamja. kinigiushwa sana kwalame kunda wemmana sumanyanatwa sulu kafa temhurtani kamhutani amoshe karweta vakasha mdie soro kasha ha arrule pete sakwe kamla mlamdhifua wakakundana vakasha vakande vakmmbesa mfiri flani kukora wale nimndore mndufu soka kwakwa na iikunde kama atatadha kwanza kam mm vakachoure rekanillifu ukaanze yale kavaan kutaka mbisha woga amua tulumudhu kambia artata ulolie na mama shombia inemvineka kurukundi shavie nangana saidiwa walakingale kavotata nde ngete mwaka kum na saba dakka innge kuni nyindekwa kwahe hatale tetavo kasia simu hata ka msoro nyotwe besa kan akeenda wakanua wari. Kahava sasha kaheuya huye kakamata gweso mfumarta gwesaki kimicholo muangimlichi chifluesa kishadaka kaive kavata marua na tetende vo wakenda wakaka watan mburu msingam mlifo alelia kabeselolia nnatehema hewasiliano kambeza ngowa mliomkundi walewali manake ninga muha muangale lwekenafe kwevi tata ujan hende mnale kunda hale kunda ake tanganza na kalisam nda ndua bora ndafresh kwa mtoto fulani hutaka mpake ukaa ukojonika jinsia sha mwana sha nsouzwuzwo mwanatwam mkolia mgehia niswazu tabak nnehingiva hitana na tangiwa wela diskoni wakabanan nati nafsi faa to we tata ulia kenda kani kamata umbe umbe kabisa ambesa unge iloi ngemninga mavma mao uve rieke marua wu uu uungwe umanye mwonooga fundolela fe mpaka kundana mpaka vyoleva amekua mpaka li mungu alivereshi nshi ngamekua ehh yani koye imani kabisa.